أفضل أن أقضي حياتي كلها طفل عن قضائها كلها شابا بالغا لانني لا اريد ان أجرب المشاكل و أعرف الكراهية التي عرفناها عندما كبرنا، و عندما تكون طفا لا يكون لك كراهية في نفسك و تحب الخير للجميع و تحب الخير لنفسك و لعائلتك و ما يشغل بالك هو فقط اللعب و الدراسة و لا يوجد اي مشاكل لأن أكبر مشكل هو ان تتحصل على كرة القدم مثلا و تلعب مع الأصدقاء أو تخرج في رحلة أو تتفرج فيلم تلفزيوني أو ربما رسوم متحركة و يكون تفكيرك محدود فقط على عائلتك و على مشاكلك ربما في الدراسة أو شيء من هذا القبيل و لا يكون لك اي مشاكل أخرى.